Koa ampody an̈y zen̈y za, raha tiako hivohan̈a zen̈y aminakà fahaizako milomôn̈o, atôko areky mba mahay milomon̈o zen̈y za rango mbala hely in̈y. Beka zen̈y koa fa maventy, koa fa be tsy sahiran̈a fa direkity fa mahay be fekiny.